फूटली अलमारी मतलब तूटली फूटली अलमारीं काई करें। कि कदी लाकड़ा नहीं है पहले काई जापनों काई भी वोटे। काटिन खिला तूकिन चीदी कर सकें तूटली फूटली है ती। मोरम मत करना है करवत वाटे काटिन वारू देनों पाका। लगड़ देनों काई ढक्कन लगड़ देनों काई कापजा है ना कुछ। आसा लगड़ेन काई थिक कर सकें पहला बराबर जग़ा। जमाओन है थे नीच काई भी ओड़ा है ना बराबर जमाड़ सकें। है थे लोहड़ान अलग अलग <hesitation> पोत्रा काई। भी जूड़ी ना समय कर सकें दुई तीन प्रकार ने आवे लकदान। छे लोहड़ान छे वापरे सोके।